Gny fomba fikarakarà regny fruits de mer regny zao ny fahaizako azy, izy vao baka an-drano agny azo iny avy de iny izy alànao ny tainy. De bakeo izy asiànao sira, na koa izy hoe atapinao amin’ny masoandro eny am’zay maiky de tsy mora lo. Na koa izy ataonao agnaty frigidaire na atonotono regny.